Amsu pal nawe ko eh suro gu gol blan lan shime, ya yogoh asi grum yapa lun wuzir yag usir na mara nayago nifdin mul saften do, asuro gangu gun gi agi ya eh kal oh badne yau sigram do gi mul dirigu nul saften do grum ro nul shagun gu mul siri ndali bas ma aro enshi so bas ma yagu, nyiro kaniya dagu nduwa mul haken faida bas ma srangu gurum do eli ul yali di horon gan do, mai ya men rashidiye men go mai ya men rashidiye men go ilmu grum muksi do eh go maro go ilmu da yali gi, uksidi men gan eh rashidi srangi mutum dundh odili do eshin gi siyangan ndale ki langu blan alu kun eh edilido, ade odimli do mayongo eh suudi ali kuli langi wane grum do naw yaki sli do adin ya ka we me nduwe angol nyile Ndaya rashidiyeki angol abangne na iname angoliya na iname, barogo ajeso don rashidi eli awodo din bl pal li awodo bla pal do men dae rashidi man we rashidiya achala ywa ah horon ani, abango so gul da eh langu wane we chalango an goro aro arangu muk bo nguldo muftehe wunago, utehe wuyago utehe wu yagodo wu yagodo oh bane do mul lun dun gan mitsi fokem, eh fogun eh dasi ken eh dasi ken eh nyiro muk sai do shawari ndido niyrɔ osi oho lo dala do muk satun niro ahali niya do kumani do japtu kumani ma hakun japtu mullu ko oh cha so grum eh nul kakun guske so nol hun gasi do gurum ro muk sidi bo iliyaligi iliyaligi mun haftse eh ofdeh ul hun gasi do yaligi ahun go ilumu roko srin haftse ilimu eh afteli ade iyaligir Ah mani kanadiuftedh nyile da no hunsi yay bo kanadi ako ah dasi wek saften mani kanadi do, nel hun gasi atse ulsun namar ah duniya, ah sran nau guru sif dunu gu nyile ma yaligi kun ediya shako ko, <hesitation> dasi gurum do eh mulkaku gaskaya so gurum ndan ka bulese yuske nadoa ya eh askisu do naka ha na oh saften ahodo gorsoma ndau diliso odili osi lol mayo odo odeften gurum di osi odo gu wure me gasi we sften do giya odsate usi ani ah sawari mufoke nali, do osi ele foken do dasi nuk chalago muk mehe ngamdu mun tsu kumani, kumaniafoken aro kumani achenellla were mne gasi klafiya, afore saniya ro we sum we se ul jne he fagum so aburel ga Blan ah wasi so eh kumani matshi afokan <hesitation> amma oh safte do miucha gu yago muf dne kala go, amma uh saften gi mu maynego eh esi efogen yagi mafodu den adege eh esi efogen yago kumani afoken eh muf dodu kun dupten aho doda kumani mafo ken, ndali nda hodo kumani mafoken musum se ah mul satun amma chatune do asi grum ut satun do abagne tsa uu ah jire abange ma dua un me nesi garam do aba ye ne go tsale ama ndi tsali dan eh ndi tsali do sun nyiro mul duga kun gu nyiro ndi satun do muk do wai biliyango nyiro da ndi dga ingu, usun maku ro undo wai biliyango ido mbi yango musiyodi dogun datsi mane chawo cliamo me mibam mul imehi katore bala dage alu ason nguldo Amma asuro nyioro ul wasi mek idi hun eh ugali ndi haken yakal chalago so yago, muk handh nyiro kumani mafakun muk shege muk handh mu sum rongo ah ofsi gurum do asafte ahho gurum noso hodo alutse we sam da gaske angol dwatse do algwatse ah eh ogu dago dugwedu nol sugweldu do osi ogli gi to osun nli do osi odigali ngoro sin ngali do ngoro nul dali ndali so, osi okidili ngoro ame mulse do mul ban nali sedo yagi madodi okidiligo ote ohadh wadh osin so do, ha ehgi yaglma budunda gundu gudunma usi gurum da kun da yago an daugu <hesitation> nyiro ohada nyiro ohundo mul hun faida ohundo muk hundo faida na ka phawari amma nukhun do faida ndaw ka shuwari do nuk dunu kal kal Tsawari antse ani kandi anak sali nali nile ma muk gudi go ama saften na pal saften sekadugu do muba kanadi sam sam mubo kanadi, amma oche kanadi sokun daggu ochalagodo duli obadne gun da odo nyil waliso gahe do gurumdo ochi da dugadh do mallum da odo nyiro maganu do, adgh batata ye da muk hun ajisu eh muk hun sogu nole so do sranki nolu do eh mudugad, to duwe olu mufsante do aligendopal do suna ah hun nando muk hun nando nyiro adin ak nduwe nyiro akun do niyro nafo iyo nando so muk tehadh nyiro faguma adago ah ahe agago tsi ochalogo isoli ochla so kamani ma eeh srango aya gude gu malu nyirso gu ohun nando ah ah kunda nyile ma ndako we saften amma gurum asigi nyirso ma hung gurum <noise> mul hugotse